نعم من الصغر الكل عملوه يعني يتظاهروا بالمرظ <hesitation> باش ما يمشيوش للمدرسة، عملتها أنا بالطبيعة خاصة -في ال- <hesitation> -في ال- في الحساب يعني -في ال- في المواد اللي نكرهها <hesitation> يعني عملتها الحاجة هذي عملتها، ونتصور الصغار الكل عملوها كي كانوا يعني ما يحبوش يمشيو للمدرسة، واللي كي تبقى -الط- الطقس -بارد- <hesitation> بارد <hesitation> ومطر يعني -ت- تفظل يعني تجلس في البيت، تفظل تاكل، وترقد، وترتاح أفظل من تمشي تدرس.